. <noise> Mimwe, <noise> ndirikulima, <noise> ndilima amasebele, <noise> ndirima amalaki inyanya, <noise> niarizeti, <noise> ione ikilimo iki kikunu kinganile ndikukinukwa sana. <noise> kiku- kime ifaida imbaa sana kwahiyo, kikwina kikumbika amaisha ndive- ndivenako, <noise> ndisomesa avanyaga avana. <noise> Kusekondali kuu- kusyule ijamsingi, <noise> aaha! ikwendelela uku ikwendelela uku- ukutama vunonu, virya vunonu, pona vitama vunonu, <noise> vyumpaka isaitsi <noise> kine- kinekititegemere ukurya <noise> kukine kikundisi ikilimo. <noise>